Sy- amle fitondrantegna zany na tsy mande am-piangonana anao afaka tsara fô fitondrantenanao satria an-tragno afaka mampianatra zareo ray aman-dreny afaka mampianatra avakeo ampianarina akao mpan- mpanabe reo afaka hoe mila vonono, mila tsara fitondrantegna avekeo amin'ny fiarahamoniny afaka mampianatra koa.